Quelli son i despa, no i pari. Comonque: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29.